طبعا افضل اني يعني احصل عالهدايا مش الفلوس. لانه ده عيد ميلادي يعني ذكرى مش اي حد يفتكرها فقال ان حد افتكرني وجاب لي هدية دي بتحسسني انه انا يعني انا مهمة عند الناس زيهم مهتمين انهم يختاروا حاجة على زوجهم يجيبوهالي انا ميلادي اللي هو ذكرى ومش كل الناس لازم تبقى فاكراه.